Aratu ko jaema aputu ma aiva jokope ko jaema se ayemongueta vi araja vaera aputu jaendieva jaeko araja serimbio yasutu va jare se polera joviave va.